Kuugal jei mi waawata huwugo bo miɗon yi'a Miɗo waawi waɗde gollal ngal ɗum o waawugol sabu mi njogii ko maɓɓe. Miɗo waawi foti gollal o waawugol ngam miɗo waawi goɗɗum kadi.